Yala in ghaba ikan udog haja icheara, iron ghaba ikan udo jullelin, julle werwean tul kuda dafilin, masan julle dan jareegu, abadtu, haja digde darini ta urutan nogon kaddin tuga iginan, arabi logon ghaba ga iginna, yala in ghabal ya in jullenchin tula in julle dawi werwea dan nurka awa ashiri kir ferta nur dawika alladagi ju burshiga ayeroja, sijadanchig ayroja idi kon kotshina lebinna, burwi kon tigjinnan, arabat kir menjin, yala in ghabal goni, minga ainna unde, maslaa madresala giral un dafishina giraltoni uga fa enecha saayn difil icha jur, fa masla sayisabin nanne manil enecha jur, hido Julley digdi abadi ko werwean tul ingir kuda dafi yaalaa ademe werweaka nali li. Tala ju kani, yani ju dorak tawolaki masala ay julle ina daris ay shaj_ay abadin kullog ina jusiy, esedi dachinnan, <hesitation> nimri, yani hasha_mani hayawanateak elkenonam gurka jaga mira wdikesu, marrata wrido ton gugnkesu.